Sejarah Afrika Selatan ndia neme kisah yang manalu yang henun no kolanisme aperheit no perjuangan demokrasi a negara ndia ana kanu sejarah yang kaya mulai neme pemukiman awal no suku laiesak an nanoka koizan.